Mnyama wa kwanza nimpendae mimi haswa nyumbani kwangu ni mnyau, mnyau nahishi nae nyumbani mwangu, mnyau asaidia sana. Mnyau kakanae vitaa na nyumbani <hesitation> akulindia ngoswe hao hata kama huna kataaza kwa undani kuzida ngoswe kayoda kuzida kama mna mnyau humo ndani. Kwani mnyau mnyau ni mnyama wa kwanza ambaye <noise> <hesitation> nampenda kuliko kukaa nae nyumbani, mnyaa yani <hesitation> akulindia ng'ahande ambakuya kuya tangakuya asikubanangwa ni ngoswe, kwa hiyo mnyau nampendea kwa hivyo. Mnyama mkuihi <hesitation> nae anifurahisha ni kui, kui ukawa nae nyumbani pia ni mtu asaidia sana kwa ulinzi hada nyumbani kwae kui dia ukakaa nada ukasinda wee na kui ni mlinzi hapo nyumbani wakati mtu uki- ukiwa unaho ukaacha wanaita natenga kuda ukaiba kuda <hesitation> una vinyama vitua ukagusa gusa una wanyama hatunga nanii sungura poli waigwa au kuna ndezi. Vinyama vidodo vidodo kama kama wanyau wakumwene wakuu Zaidi ya myau watakuwa ndezi hao ni watana ukawa na makuya wawili watatu kuna tana <hesitation> waita tanga kuya kuona mboga <laughs> akuiya akuiya ndezi huyo basi kuyu kuona mboga, huyu ni mnyama ambaye ukika naye majumbani kwetu kwa ulinzi, kwa kusaka <hesitation> asaidia <hesitation> sana. Wanyama watuhu ni wapolini napenda tu kuwa kuwaona, lakini faida nao binafsi <noise> kina isipokuwa nao raha tu sana sana kama ukatembea tembea huk- huko mbuga mbuga huko kuna wanyama waone wada hasa <hesitation> huyu twiga, twiga kamu kamona ana raha na ni mnyama yu mtaratibu sana na hundonela vyakahuguuka na ndo kama kahuguuka kaona singo <laughs> twiga ni mnyama mtana mtaratibu sana. Wanyama ni wengi kusema ukweli ambao wanala hawa kaukau wakumwena ni hatanatana wakumwena hivi majumbani mwetu tutakaa na mbu- mbuzi Ng'ombe wakumwona wafugaji kwa hiyo wasaidia na kio ng'ombe hada kwenye mifugo yako, kwa ng'ombe nita nitawatumia nao kwa vitoeo na biashara, mbuzi nae pia ni hivyo hivyo. Kuna kipindi mbuzi wana biashara sana huku kwetu basi na ng'ombe nao ni hivyo hivyo wana biashara na kitoeo, ni we mwenye undavyo ufu- fugavyo kwa nia yane kama wafuga kwa biashara <hesitation> mbona Maisha yako yakiwa mabaya, Maisha yako ndo hayo matana tu. Basi wanyama ni wengi, wanyama ni wengi huko porini ni wengi Zaidi maana ake ukabwia hawa <hesitation> nadhani kuna wakumweka wegwa kuna wakumweka wegwa lakini wanautana wao wakaudakwa mienda angalau wao nao ni wa haribifu lakini kuna wanyama wagaitwagwa nguchiro Wadaka mbaingia mumu ndako buana nyoka keingia maana ake aibwa huyo adumulwa dumulwa huyo lakini naye ni mbanasi ana ubanasi <laughs> afukua mazao lakini kwa nyoka akeingia kabisa ameumunda au nguchiro wanyama huyu dede watembea makundi kudi wadakua ishirini ishirini na tano watembea makundi hao, basi eti nao wanyama waminda Kwa kuwa kuna siku miaka yaz- ya- ya zamani kidogo huko kwa hivi sasa simba <hesitation> hawako huko wako sijui saadani huko wakuonekana siku mwenga mwenga tu huku. Wahaya Enzi zetu ta kuwaza sisi tata ta kukua kua <hesitation> tuliishi <hesitation> taka Maisha ya tabu sana huku, halafu nyumba zenyewe sasa nyumba zenyewe mwango ni watatu ukiambiwa uvigawe vitanda weka miti weka miti mpaka udamwango wazidiwa nguvu wagokuchongoi kuu <laughs> wagokuchongoi <laughs> udondoka ugusa vitu ufunga funga huandika tena wamsikia simba akema <hesitation> tulisema tuli tulikuwa wamesema gumu kidogo hawa wanyama kipindi hichi lakini twashukuru hivi sasa <hesitation> hawa wanyama hawapo hawako kabisa. Basi wanyama ambao kidogo <hesitation> nawaelewa elewa ni ambao kutusumbua kama hao simba kuna hao <hesitation> ambao ni marafiki zetu kama wanyau <hesitation> na makui, hao ni marafiki zetu twaishi nao kwa hiyo ni wanyama ambao <hesitation> na <hesitation> waelewa ambao nilio waona hasa na nilio wazoea.